افضل ان تكون عندي القدرة على الاختفاء لان أحيانا الانسان لازم يسوي شي لكن ما يبي احد يجوفه وبعد أحيانا <hesitation> عشان يعني تحقق مصلحتك ومصلحة الناس في أشياء لازم يعني ما تكون ظاهرة عند الكل